I elefanti gh'an a probòscide. E dapeu penso che l'elefante african o segge a bestia terrestre ciù gròssa do mondo, penso. À l'infeua de baleñe che vivan into mâ. Però mi diggo pròpio comme bestie che vivan in sciâ tæra, penso che l'elefante african o segge quella ciù gròssa.